די טאנצן וואס איך קען זענען באלעט, טעפ דענס, <hesitation> היפ-האפ, דשעז, ברעיק דענסינג, ס'דא פאלק דענס, ס'דא טענגא, <hesitation> ס'דא וואלץ, ס'איז דא זייער אסאך אנדערע מינע.